<noise> لا بعض السلالات ودوية واجتماعيين وبعضها يكون أكثر تحفظ أو يحتاج تدريب خاص بس بالنهاية كل كلب يعتمد على تربيته، طريقة تعامله مع الناس فالسلالات تختلف على بعضها.